Ia, lapely koa fa anô ze tihiasa tany, hitsabo raha mampiasa lapely, angadian̈a tany aviô zen̈y misy olo ze tsy maintsy mitana izy mampiasa izy. Aviô mahatsara izy afaka afaka mangady lalin̈y zen̈y ndraiky lavitry ze koa mampiasa.